<noise> <hesitation> Tambadiky tao koa riano. Nandeha zala raiky izay da igny misy olo tsy fantany nanindy azy, <noise> nilomay am zao i nanao tomboky akatoky la <noise> sy tratsin'ny olo igny. Mpindraky taitsy tao i. I kay zay gn nagnonofy fa tsy ra nisy aby gny <laughs> raha tsarainy. <laughs> <noise>